د یوه کوچني زخم د درملنې لپاره تر ټولو مهمه دا ده چي لاسونه پاک پرېمينځئ. زخم په پاکو اوبو او یا الکول پرېمينځئ. که وينه روانه وي، زخم ته لږ فشار ورکړئ څو وینه ودرېږي. زخم وچ او پاک وساتئ او په مکروب ضد ملحلم یې غوړوئ، چي میکروبي نه سي. زخم په بنداژ وتړئ او هره ورځ یې بنډاژ بدل کړئ.